काई जानवर जमीन के अंदर जटिल सुरंगे बनान के लैन जाने जात है। जैसे चीटियाँ, दीमक, कोंड मोल और बहुत सारे जीव हैं जैसे थोड़े बहुत कुताउ हैं। इन जीव्न की सुरंगे उनके जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा निभान लगती हैं। और कई उद्देश्य भी पूरे करन लगती हैं। ये सुरंगे मुख्य रूप से उनके लेय रहन, भोजन के लेय और प्रजनन लेय भी बहुत सुरक्षित होती हैं। सुरंगे मिट्टी के स्वास्थ्य के लेय भी फायदेमंद होती हैं। क्योंकि वह मिट्टी के ढीला करन और जल निकासी में भी बहुत सुधार करन के लेय उपयोगी होती हैं। पोषक तत्व के पुनर्वितरण में भी मदद बहुत करती हैं। इन बनावटो से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखन के लेय सहायता बहुताई ज्यादा मिलत है। इन प्रकार जमीन के अंदर सुरंगे बनाऊन के लेय। केवल इन जीव्न की आस्तित्व की रणनीति बल्कि परिस्थिति तंत्र के लिए भी लाभकारी बहुत होत।